أنا أفضل قضاء حياتي كلها كشاب بالغ، السبب أن البلوغ يعطيني الفرصة أعيش الحياة بشكل أعمق وأتحمل المسئوليات، كوني بالغا يخليني أقدر أحقق أهدافي وأتواصل مع الناس بشكل ناضج، طبعا الطفولة مليانة براءة ومتعة لكن البلوغ يجلب تجارب وتحديات تخلي الواحد ينمو ويتطور، <hesitation> أعتبر أن كل مرحلة لها جمالها بس البلوغ يعطيني فرصة أعيش حياة مكتملة.